Tari'a, suku'u, heruba, siura, kasi'oo, bo kasi'oo haia are'ei ro'a, bo kasi'oo haia bo suku'u boro'a tei, bo kasi'oo haia bo heruba boro'aro, bo kasi'oo haia bo resiura. Bo suku'u bo ro'a tei hiokoi ii'oo.